كل خيار له مميزاته! إذا كنت الطفل الوحيد، بتحصل على كل الاهتمام والدعم من الأهل. أما إذا كان عندك عشرين شقيق، بتكون حياتك مليانة حركة ومرح، وبتحصل على دعم كبير من العائلة الكبيرة. كل واحد فيهم له طعمه الخاص! لكن أفضل عشرين أخو وأخت.